<hesitation> A Fransy an̈y ndraiky zezn̈y edy e, andran-drô an̈y zen̈y miovaova koa. Arakaraka faritry misy an̈ao fo koa zen̈y toetrandra. Fa ataotsika ohatra edy e, ami- amin'araiky kôten'ny Atlantika àby iô zen̈y <hesitation> tsara oe, manintsinintsy. Fa amin'ny araiky atsimo atsimotsimo ao ndraiky ten̈a ny mafana, abak'iô aminjay maikimaiky. Ze zen̈y toetrandran-drô an̈y.